كان نمشي للموسابقة نتاع <hesitation> تطييب، نعمل كسكسي نعمل كسكسي بالخضرا، احسن حاجة نعرف نعملها ويجيني بنين عاللخر، بالأخص كي <hesitation> يبدا في الشتاء تبدا الخضرا كلها موجودة سفينريا والخرشف <hesitation> والقراع <hesitation> الكرنب كلشي يجي فيه ون- ونقليه من لول بالفلفل يجي بنين برشا.